Raha gne firegnena efa hitako zashy, iahy da mbola sy niala an'i Madagasikara fa mbola teto ôh za sha, sy mbola maro gn'hitako fa gne tegna mba tiako ho hita zashy da mba ta handeha ame zagny any Etats-Unis zagny agny iaho, i Arabie Saoudite-y, Dubai, <hesitation> maromaro zashy e tagna mba hitako akoa zashy mba tiako ho hita.